Këyit, lu ham fulla la. Soo hamuta këyit, doo mun a dem fu sore. Diggante bii sax mënoo fee génn te laajuñu la këyit, te këyit ndimbal la pour ëllëg foo dem doo fa sànku ndax bu ñu xamut fa nga jugeekoo buñ seetee say këyit rekk dinañ xam fi nga jugeekoo. Kon këyit lu baax la si nit.